<hesitation> ini ngikundi irara nguo sa fitambaa sebima, sii suruvale ukulye na ishati la itofauti to nkundi irara tangia wakati wa ujana wakwa.